Par guidxibi la'dxi, par guidxibi náahaluh, par guidxibi trashta, para este ga'dzaluh. nichxí shchxín'ra bie shchxíhyi <hesitation> cunluh fáah ruchan núun cloro lóhn chxícxhi. chxíbin trashta, la'dxi chxíbinyi íhca dxhia tín dxíihan chxícxhi rushiñin chxícxhi. rudzwiyinin tin guibidzin cadxii ayiih guyu biec shchxíhyi bietóoh bidxubi chxícxhi. par guadxan ícah la'dxichi par biara la'dxi, <hesitation> cun bibiza naah cun bibi bichxibira. la'dxhi ayiih guyu fá ayiih guyu cadxi <hesitation> chinluh nuún pueda mas doce yídza. chxíchxiyi binlóh bie shchxíhyi.